Ingye nganza ingakania n'omundu, ingamutherera, kundi ibbwa ngamakutherera ngabya iningithoka erikubu soborera ng'ekindu ekyangakwanzaku, kandi nibya ngabya ingakakutherera, ngabya ingakakania nawu, wukabya iwunemunyisubirya, betu eritsindika e message, nanganakutsindika e message iwaghana erilhangirayu, kwihi iwaghana n'eriminya kungabirikutsindikirayu, betu iyo esimu ngabya ingakakuterera, yikaa, yikimba neryo iwabya iwukethuka erinyihamba neryo iwanyisubamu ekyosi ekyanganza erikania nawu n'erinyikolhera ekyanganzire.